हम साल में कम से कम छह से सात बार यात्रा करीला और हमार ई सब यात्रा में करीब-करीब देखल जा ता औसतन तीन से चार हजार रुपया वो में खर्च होला।